السؤال بيقول لو انا مثلا بإمكاني يكون عندي قوة خارقة واحدةعشان انساعد الناس فأنا اكيد هنختار القدرة على ان انا نشفي الناس، القدرة على الشفاء الفوري. والقدرة دي هتسمحلاي وهتتيح لي ان انا نساعد الأشخاص اللي عنديهم مرض، والناس المصابين ونخفف عن معاناتهم فميحسوش بالالم، دا في حد ذاته هيديهم عندهم شعور بالسعادة. ودا <hesitation> هيخلي عنديهم تغيير ايجابي كابير في حياتهم وحياة الناس من حواليهم.